کولمبیاہچ ثقافت چِھ مقأمی، افریقی تہٕ ہسپانوی اثراتن ہنٛد اکھ متحرک مرکب، یُس امکس موسیقی، رقص، تہوار تہٕ کھیٛن منٛز چُھ ظأہر گژھان: